एबे भागवनवा यतुरा जिबजन्तु बनोले बडिअ जौं किहोनकिहोत देलहिंबडिअ ए दुनिया देखेके जामा के त टेंण देलहिंबडिअ तर <hesitation> कतेक यसनक जिबजन्तु बडै जाकर यांखी फेरी हैने बडै । एबे हुन्का चांही एबे कस्के देखै हतै ना । एबे सब्से सुरुमा त एबे बदुरिया नै पर्सिहे कतौकी यगती क बुढावा सभ कहई रहईकी हिन्का बिना टेंणक देखउ कहके एबे एखना पढसही फेरी थाह लगलही कि हिन्का टेंणवा से भन्दा नि एबे दोश्रे चिज से एबे देख्सयी कहके । अ उ बाहेक हसे किचुउवा फेरी पर्सिहे कतौकी एक्रमा टेंण हैने हसौ किचुउवा क, एबे यपने मनसे मटिया खेशिहे, हगसिहे । यितुरे म चल्ते रहसउ जिन्दगी । एबे मोर देखल एबे बिनटेंणक जिब सभ त हिन्कही हलउ ।